A coxiña da Colombia a piggia influençe da-i indigeni da-i spagnòlli e africhen. I piati son à base de pescio e suppe cade. Gh'an anche de sarsette de tomata e tanto riso. No mancan anche i piati à base de fruta comme e bananne ingheuggeite inte mæxime feugge, co-o còcco, ananasso, mango, eccetera.